Á wund ţun untab und de, <hesitation> këleenţ ngëje kaleenţa ţul ací <hesitation> kaleenţ kañaan: baloŋ kaleenţ <hesitation> ufule, baloŋ kaleenţ ţul undingá, baloŋ kaleenţ ujakin, baloŋ kaleenţ unkañ, baloŋ kaleenţ ukiriol, baloŋ kaleenţ ufëranse waw, baloŋ kaleenţ <hesitation> uláaţ. Njí ţí been njí mayëlan këleenţ ngëleenţ kañan uwala páaj waw.